भौत जसा प्राणि आफ्ना सरिरको जो लम्बाई छ, तै हैलै भौत्ति गुणासम्म उफद्दु सक्दान । जसो तै मा भुण्यहौ भुण्यापछा घासमुणी पाइन्या फट्यांग्रा भया तिन खाइ हमरा वातिरा किथ्था भुण्नान, तसोई हेद्यौ भुण्यापाछा भेक्ता । भेक्तालै आफ्ना शरिरा आकार हैलै अथवा लम्बाई हैलै बडी उछिट्टिनान, तसोई कंगारु भया ।